Iyoo. a, suboo de. kabiriŋ keebaalu jamanoo la. suboo meeta moolu bulu. Suboo ka karoo ke moo bulu le. A ye siiyaa karoo ti. Wo loŋ suboo, niŋ i ye a taa. i ye a jaa. Bari i ka a seeraŋ seeraŋ ne, i ye a seeraŋ, seeraŋ seeraŋ ňaa muŋ ye a loŋ ne ko a la, a la budubudoo te wara la baake, a la budubudoo te wara la baake reki, bari a bukara. a bukara, a be tara la leedariŋ ne, i ye a taa i ye a laa tiloo to. i ye a bee sooli, i ye a laa tiloo to, i ye feŋ fayi a kaŋ muŋ ye a loŋ ne ko <hesitation> ate enfekisiyowo soto la; a munta e, fu, fu feŋolu te duŋ na a la. niŋ i ye wo taa i ye a jaa, fo a jaata kawu, luŋ woo luŋ niŋ i pareeta, niŋ i ye doo kuntu jee. i ye a bula jio kono. i se a tabi noo le. a ye muruunaŋ komi niŋ a ye a tara bii loŋ i ye a, i ye a faa. moolu ye wo le tara keebaalu la. Iyoo, niŋ ye a tara duŋ fanaŋ i lafita suboo ňiŋ tili kiliŋ, tili fula. wo fanaŋ i ka a taa le; i ye a, a muusali Muusaloo wo lemu ňiŋ ti, ka a siirandi. Niŋ i ye a yiila; i ye a yiila kaleeroo kono. i ye kaleera kenseŋo taa, i ye jiindiŋ dow, doroŋ ki jee. i ye a taa wo to tumoo miŋ na fo a baloo ye kandoo bee taa. saayiŋ niŋ a baloo ye kandoo bee taa, janniŋ tili fula, feŋ ne te maa noo la muw se a saŋ, sanseendi. I ka a fo wo le ye muusaloo. I ye a moyi dii. Bari, fajindiroo loŋ muŋ ye a loŋ ne i ka a siirandi le. A buka moo, bari a la wo siirandiroo kono, i ye a bula kandoo muŋ kono. wo ye a tinna, janniŋ tili fula, walla tili saba, feŋ te duŋ noo la jee muŋ se a ňaa yelemandi noo. I ye a moyi dii, moolu ye wo fanaŋ je le. Wolaŋ na suboo doo faŋo bi jee to tumoo miŋ na, i ka a taa le tumoo miŋ na, i ye a taa hani abe ňamiŋ na faŋ, i ye a faraŋ faraŋ, i ye koo ke a bala, i ye a deŋ. Lo tanko yeloo muŋ be a bala, wo tondiŋo la, wo be tondiŋo la, wo be tondiŋo la, wo waatoo la a buka, a buka kumu. Mee, wo i se a konsomee noo pandaŋ doo suuri, turuwaa suuri, uwaari memu ini someeni. Wolu bee ka ke noo le. Donku, suboo mu feŋ ne ti muŋ ye a loŋ ne ko a se konseriwee noo, epuwii. muŋ fanaŋ beteyaata, suboo, a kuta kuta domoo, a kuta kuta domoo, a maŋ endikee baa ke. Parisiko suboo i ka a batu lefoloo aye suppa Parisiko suboo kono, feŋ jamaa dunta moo baloo kono. i maŋ a loŋ miŋ noŋ. wo feŋo doolu niŋ i ye a taa, i ye a lonlonndi, wolu bee suppata a bala. wo waatoo niŋ i bi naa a domo la. i ye a loŋ ne i be suboo domoo le la muŋ ye a loŋ ne ko tooraŋ ka, tooraŋ kuo jamaa te a bala. wolaŋ na nna ňiŋ moofiŋ baalu. wolu buka suboo luŋ foloo domo. I ka a batu le a tili kiliŋ ke, a ye tili fula ke. wo le to i ka naa domo noo. Bii i ka a faa le, i ye a busu, i ye a deŋ. bari a luŋ foloo ite a domo la. Bari niŋ i ye a jiibee. nna bannaa saloo, nna dindiŋolu ka bataa jee baake. Parisiko, bannaa suboo, a luŋo foloo, a la wo kuta kutoo, nka nňuŋ wo le la, ka a fajindi. doo bi jee ate moo la, moolu ka a bula nbaloo kono. Woto suboo mu keeňaalu le, le be a la muŋ ye a loŋ ko nňanta i hakkilootu la a la. Aniŋ fanaŋ. suboo fanaŋ domo waatoolu le be a la. Suboo domo a waatoo la. Suboo domo diimaa somondaa loŋ, aniŋ niŋ tiloo be teema. Bari niŋ tiboo, tiloo taata fo a futata alansaroo to, moo si suboo talaa noo le. walla suboo loŋ muŋ ye a loŋ ne ko i ye a taa le, i ye a lappiŋ, lappiŋ fo a ye nunku lepu, i se a wo maa le taa noo, i ye a, i ye a ke, o, suu forimu do suppu. Mee niw wonteŋ. ka suboo, subu, subumaa kiŋ teŋ. ka a domo, a se tansiyoŋolu Maamandi noo moo bala le. Walla a ye kuu maamandi moo bala, aniŋ surutu ko, o. laa senkanteeni, sosanteeni, wolu, i ňantai meefiyee la le. Aa paaritiiri de diiseteeri. i maŋ ňaŋ na suboolu domo la, niŋ a maŋ ke siisee suboolu ti, laa wolaayi. Kunoolu aniŋ fenkoo, i se wo domo noo le. Se la wiyaandi balansi. Mee ňiŋ subu. subumaalu, ninsi suboo, saajii suboo, baa suboolu. wolu, fo ka i hakkiloo tu wo to eeroo doolu la. A mowensiko a ye tabi, suu forimu do suppuu muŋ ye a loŋ ne ko suboo aa etee konpiletomaŋ dekonposee suu forimu nesipaa donku do suppu, moo se a domo noo le mee aa paari saa o.